गुस्सा ऐसा शब्द हवे जो आदमी गुस्सा दिखाल जेकर। ऊपर कुछ बीते हो चाहे झेले हो जो आदमी के ऊपर बीते होएल। जो आदमी बिगड़ल काम कर के बैठे रहेल ओहि। आदमी गुस्सा दिखाते जो भोग चुके रहेल वही बोलेल की तुमन ला। ऐसे काम नही करे के चाहि यही गुस्सा के परिभाषित करे हो ओहि। टाइप ले होथे जैसे घरे कुछ हो गइस घरे लइका। डवकी काम ला बिगड़ देथे तो होहर भी गुस्सा लागेल।